انو احنا اذا نغيد ننشيء حساب بريد الكتروني نفوت اكيد عالكوكل وعالجيميلات والهذا ونبدا ندخل معلوماتنا ندخل رقم الهاتف مالتنا ندخل التفاصيل اللي احنا نغيد نضيفه بعده نطلب رمز اكيد من الخط اذا ربطنانو بالخط أو شي أو بالجيميل فحسب